Molo binatang do molo na ipas ipas i kan na copatan kan ipas ipas ma, aha marlarina kan mar dalan pardalanan na kan songon aha ma uting uting godang ima molo, molo idunia on kan sadunia ma dokononan na molo i catatan na u-uligin na ubaca kan, cheetah i ma uting afrika i ima kan tahi molo di indonesia on ma gaorna copat i <hesitation> babiat mah babiat ma molo di hita guarna huting juo dei kan huting ni arangan godang ginjang godang ginjang tai inda alana i arangan i kan beda memang kan aha bagas ni alai kan molo cheetah bagas ni alai i <hesitation> padang savana i kan baru ma ia bisa marlari ipas songoni kan molo harimau do dokonan na na i arangan i do hau do sudena di arangan i kan songon dia ia inda butuh ia marlari i pas i kan i alana kon mangintip intip dei ia mabuyu-mambuyuti ma ia tu mangsa nai kan inda langsung inda porlu ia ipas marlari kan, tai molo na umum na juo aha do na binatang na ipas lari na kan. <hesitation> copat <hesitation> kuda ma dokonanna kan, i kan sering do jadi balapani kan jadi balap ma ia laga ma dot kuda na lain kan dot kuda na lain i kan ia pe bisa dei ia marlari saras lima pulu kilometer sanga du ras k kilomoter par jam kuda i kan baru lari na ipas larina larina copat tenaga na dong inda inda inda momo loja ia kan tenaga na dong makana adong goarna tenaga kuda ikan alana kuat memang kuat de ia kan, molo hewan na lamban adong goarna tai sian inda dong di indonesia hewan i kan jadi goarna sloth, sloth i bahat modom na timbang margorak badan na badan paling margorak ia tar sapulu menit ma sadari, sisa i modom ma ia bahat na ima sloth goarna adong film maskot na i sloth i tae lupa au guar ni film na ahai, <hesitation> anggo umumna keong i ma leleng ko songon keong ko molo alak ma-mangejeki kan songoni do molo. Leleng pardalan niba leleng iba karejo leleng iba aha songon keong ko songon ni do idokkon kalak tu iba, ima molo hewan na leleng sada hewan na ipas lari na kan sada hewan na leleng larina dua ima na u boto.